الشخص الاكثغ تأثير على حياتي هي امي - لان امي هي الشخص الوحيد الي يقف معاي بكل الأحوال ، لحظات المرض لحظات الفرح ولحظات الحزن ، من اكون منتصر ومن اكون منهزم - فالشخص الوحيد الي يبقى معاي هو امي